अगर में अपने बलकै बाइक चलैवो सिखाउँगो तो बाये बताउँगो के तो जो है एक्सेलेरेटर, क्लच, गियर और ब्रेकन को ध्यान रखनो है। और बाके बद में जो है तोये हैंडल को ध्यान रखनो है सबते पहेल जो है, तू गाड़ी स्टार्ट लार्किन क्लिच दबाये कें गियर जरेगो और फिर क्लिच खोल खोल छोड़ैगो और एक्सेलेरेटर नाइक देगो। जाते गाड़ी आगे चलैगी और जब तोये गाड़ी रोकनी होयेगी तो क्लिच दबायेके पहले गाड़िये नाइल मंदी करेगो बाके बद जो है। खोल खोल ब्रेक देगो तो फिर जो है गाड़ी एकदम रुक जयेगी।